Alwanga <hesitation> istakhdamro nogila ken nogka zeina, ken masalan rasmata resma <hesitation> nogka ken oshra, asi mando alwanga tawali istakhdamina udogo irkila.